أكثر شهر حر عندنا هو شهر يويو -يوليو- وأغسطس, تكون الحرارة بيه مرتفعة, أما شهري ديسمبر ويناير يعتبرون الأشهر الأكثر برودة, والنسبة للرطوبة, فشهر يوليو هو رطب بشكل كبير عندنا, بينما في شهور مثل شهر مايو يكون الجو بيها جاف قليلاً أكثر من غيره من الشهور.